وهوانا وانت تصير لي مشكلة نقولش كل جالة أنا في الواقع طوما ناش في محاكاة ما مفهماش طريقة باش نتأكد منها ما نعرفش نحسن لي مفهماش طريقة واقعية باش نتأكد وانا احنا اساسا في واقعنا طوما ناش في محاكاة ما نعرفش هيكاية نشوف العلم ياسر التطور وفرما برشا حاجات تقيقة ومنفصلة تنجم تصير وانا ما في برناش باع ما نعرفش ما عنديش إجابة واضحة لسؤال إذا هي تحسست وضع صعيب.